स्विट्ज़रलैंडाक वेगळेच तोरेच्यो पर्व मोनयतात। दोर विस ते पंचविश वर्सांम्नी दाखो रोइतोल्यांचें फेस्ट कोर्तात। उन्स्पुन्नेफेस्ट म्हूणों व्रसलिंग कोरपाचो सोमरोंब अस्त। स्नोमन लसवून स्प्रिंग फेस्टिवल मोनयतात ते मास्क। आनी कॉस्ट्यूम्स घालून नाचून गांवून कार्नावल मोनयतात। हेयो जाऊन असा स्विट्ज़रलैंडाच्यो तोड्यो पादती।